الحاجات الي احنا لازم نشوفها قبل ما تشتري عربيه أو عجله مستعمله اول حاجه نشوفها الماتور الماتور بتاع العربيه ااا مستهلك أو لا كمان العجله نشوف الكوتشات بتاعتها لو مستهلكه اوي كمان نشوف جوده العجله نفسها مصديه أو لا والعربيه كمان نفس الحكايه